Ase ni la e ni xru chujni ni ase ni la ya la eljue 'ia ndaxi rune ke thingi la ea la asen la ncha dio bajon jua nga ntha kuni la meꞌa ni ken thingi chuxin 'ian ni ken thingi nasa mas kua.